Sambak sa zhigilè n'tskodè suna a vara ntègi ndau anchèu sun'mana ntchèukad sa vara ntègi'dau mèshèlèka'mpèz'ma nchè nchèw va'ntur gidau man ntè pizhè bi sa a nkuza n ngèl nau sa an sambak n ginè pa n gi smbak a var sa nga mpèsla mpèsla nkè nchkwo da mwi ntskwai nènga mwi n ka suba suba n' akwai nkètsa nkètsa aka mana wvuna kè mbuts gi ngaya èn vuna <noise>